Nojah, noid määntsitki jakkõ um kah mitund sorti. Määnegi teksajakk um olõmah ja nahktagi ja <hesitation> ja sis määntsegiq jopikõsõq viil mitmõsugudsõq – külmä ilma jaos ja veidemb külmä ilma jaos.